Dari pricidenza a li bisogni di tanti aiuta lu benessiri di tutti. Però ci ponnu essiri ragiuni pi dari pricidenza a li bisogni di pochi pirsuni, comu quannu si tratta di situazioni nta li quali la vita o la sicurizza sunnu in piriculu. La risposta dipenni di ognunu di nuatri e di lu cuntestu.